﻿tangaa khamma foochjee khunchjii pbaaro, kham bai khamma ii dinii khama yii khon pbaaro khmmar schoffok chju ta weem mom aari schof fok chjum khama khama, pekkgru kho foochjee, foochjee maar riwaa ii ya, ya i <hesitation> ya chju wachii na khara yuum pbaaro foochjee ta wocschaa nii.